I ti ve to, eo to koman tamuan aka no ve to, nung o a senis pe eo, fr john berg. Eo he te rono pa skur, ito res sue tamuan o non a tate vapa iu a ti, mea tate vapa vanun keh a ti a hat ito pok ke oah. I a tate boneh eo to gon o pe i, ito res tok skur o non keo pa res baiton tamuan o no o ito morok a non keo pa res iu ro no a tate boneh. E he vakavar pa skur eo to te meno o frens o beor akah. Suk a tate boneh ito vahop o pa pasun neo keo pah te meno yiah va'ih ira'u.